अगर में अपने बेटे से बाइक सिखाता ना तो पहले तो उसे हैंडिल सिखाऊंगा घुमाना। और फिर उसके बाद गियर चलाना सिखाऊंगा बस।